Ngecha kama <hesitation> kom. Thet da mir da authiakana da angbes na chama ma tata nget dava tima tikir atha vama thesing uthdu senget chia chama chiracha. Avanbichia da nget da abes tina ma <hesitation> achama guing ma chlan daeik ma nget ngve met kama glingmit mitnget ithik pakama kung da ehtangdikia da kushneha uthi bondem mat nget da. lithi kir anthama kseng. Da mir authiakana dacha da bes tatram nangte, asik abes tatram cha authagung klan avik, da <hesitation> chiranget ma tetik mangnet deva sik <hesitation> thikumar athavama seing nanget fa chaima aicho. Da ithithamas pacha nget, tislamar nanget mamar <hesitation> da chathikina nanget, mamar, sa kule sa thidrut nget patha seng va kisngecha titin a vacha seng. Daka ithik do kosa abes navangbikchia da angbes navungbik. Autha museng de ut pacham kama athir ma ithangdik ma nget ngve vat kama gungnmit nget, utet do chiboolem mit nget. Mir auth amorta da tha dfa abes tadrem nge kama chir avungbik nget. Kivicha de tatith kama aicho ura ama got deva koki chesna thi kir avama kiseng <hesitation> ngadrem chia ithrik da ut de ithri chia masa kama agal kama nanista da chama anelki de da utet duchi bodem mit kama kin nave nave kama <hesitation> agungn mit nget ngarda sa nget neve vasik uchri kir aura ma kiseng. Mir aura morta da angebes ta da angebes. da <hesitation> thi bodem mit kama <hesitation> abes tina bodem mencham kir nave nemit kama gungumit ngetda tathik kama aicho ngechama agot klan. Thi tap po kama got de vasik <hesitation> tislamar nanget de, mir ngokoki de nucha tamen de mir nualu guama authiak, kama kat avama kieachia koki ngu sneng dera chia ma achia vakpik da. chakar chia avakpik da kama. <hesitation> kirchia vapikchia chama thikir avama kiseng chichia. Uta chichai sa chama kir ngeve mit kama gungnmit nget. Daka kivichia mir da angebed, da athvama, kir avangbik chia vasik thi komar athvama kiseng. Thi kir thvama. Kiseng va <hesitation> nge na chem mamar, ola chama abes nachama kir nave namit kama gungn mit nget kir avangbi chai da nget nave mit kama, kama aicho ura chama got angrama kir. Tichemesdem nget sa chesena chule sa thikinangnet de thi slamar nanget mamar vasik thima kir achuma kiseng na nget.